Milahatsy manomboky amy latsinainy aloha zany gny andro rehetra agnatin'ny herinandro raiky, zay fantatsika fa misy fito, da latsinainy, talata, larobia, kamisy, zoma, sabotsy, dra lahady. Zay izy fito.